Ny kolontsainjareo amin'ny any Etats Unis akany tegna milaminy zareo akagny tsy misy korokorotana tegna milamigné tegna zany raha azoko hono akany za fogna raha ambarako.